Questa prinçipessa a l'a- a l'ammia a mappa e a vedde che gh'é unn'isoa disegnâ con unn- con unna croxe unna x e à l'imagina che lì a segge l'isoa do tesoo. Gh'é a còsta, se vedde a còsta donde gh'é a çittæ dond- donde a vive questa principessa, un pö de mâ e quest'isoa. Coscì a deçidde de partî e de anâ in sce l'isoa con unna barca. Solo che mi oua l'é ze l'é za trenteçinque segondi che parlo e no ò ciù o tempo pe contâve comme a l'anià à finî.